Një lavatriçe është një makinë që lan rrobat për ty. Ti i vendos rrobat e pista brenda, shton pak detergjent dhe lavatriçja përdor ujë për t'i pastruar. Ajo i rrotullon rrobat dhe i lan me ujë, pastaj i shpëlan dhe në fund i shtrydh për të hequr ujin e tepërt.